Ncheya tejna xa nlina xa nlina romed tana <noise> o nli- nlin romed na jwa'na re men ndyaka, tyz chu ya mena ze njig nua mached kuchina na mbrid ndab lud nada ndo red las yaa' ncheya nkana la nche zyna jwa'na nde xina po ndoy ncheya ndo toza yore, <hesitation> ngo xialey zara ndexya la na jwi'a cha kenkuan nak lo ney zara ko'aley ro'a toley ro'a na ngolo mne <hesitation> mbioy kon le'aza jwa'na tob la ta mbuayna naba xej ngotab rena jwa'ta nak- nak nak romed nlyna zebay. <noise>